अमर् अकुम बहुत् त्य्पेस् ओफ् फूद् त्यके। फूद् असे। लिके दलिम्। दलिम्, नरवगुरि, नग तेन्ग, बेद्गुति असे। लत बेल् असे। कोथल् असे। आम् असे। ओमित असे। रबब् तेन्ग असे। अहोम्बोगुरि असे। कमुल असे। आम् लोखि असे। भोगुरि असे। मोधोरि अम् असे। अपेल्। कोल जमोन्। अमर तेन्ग असे। गोदो असे। भिबिनो धोनो। अरो से हिलिक असे। ओ तेन्ग असे।